Aaye <hesitation> aaa ngaashi nokuli apa ndaputukila onda putukila momiti naana lelalela omiti dakala diyandi unene mepya lambuletu omive edi hadiimi eembe tamukala muna eemwandi tadiimi eenyandi ngeenge nee twahala nande okuya nee tukiivatele koluxwa otuna omifyaati odo odo unene dakalamo dihapu omu hatukala tuna omikuku hatukala tuna nee eemwoongo edi hadiningwa omaongo hatukala tuna omwoolo hatukala tuna omikekete hatukala tunaa omitundungu hatu kala tuna omitaku oko hakudi natango omaadi omaadi okuvava iyaa hatukala tuna omilunga hatukala tuna omano hatukala tuna omitopa omipupwaheke iya adishe odo omiti dili oku ndaputukila